لا بتأخر في الأغلب يعني، مش بروح بدري <hesitation> يعني في الغالب بيظهر حاجة على آخر لحظة <hesitation> فمببقاش عامل حسابها مثلاً إن أنا نسيت أشحن الموبايل فبضطر أستنى شوية عشان أشحنه وهكذا.